Fomba fiasan'ny fermeture de izy ôtrany misy lalana kely de misy tômôbil de igny tômôbil kely igny zany saritinao amin'iny lalagna kely igny ôtran lalamby igny de m <hesitation> afaka mivezivezy eo izy de izy kôa afaka atao aminà patalôn na pôketra lamba zay tianao misy ananzy de afaka ampesanao fermeture a.